إحدى لحظات حياتي لحسيت فيها بالقوة هي يوم قدمت عرض قدام جمهوركبير لأول مرة، كنت خايفه برشا قبل ما نطلع للمسرح لكن بعد ما بديت في العرض حسيت بشجاعه كبيرا قدرت نواجه خوفي و نعطي أفضل ما عندي، لحظه كيما هاذيك خلتني نتعلم برشا أمور أنوا لازم نواجه مخوافنا باش نكون أقوى.